Mbaeriru kafetera jei supe vako ikavi, esa jokuako oyeporu opama yave oyeapo itaku oyapo reta kafe pipe, opamayae kafe oyeapo yae jaema oikuavo reta kua kafeterape jei supeva mbaerirupe jokurai ipuere vaera guira oñono ikirei jouva retape